الوظيفة الي اكو بيها جيد جداً بدون اي شك هي مهندس موقع - من تمسكني شغل مهندس موقع لا تجيك عالشغل ، غوح انت بأمان - نفس المخطط واحسن شغل تتوقعو غاح انجزو